Ny biby anisan'ny mampaharikoriko dia ny voay, satria voalohany aloha izy na ny endrika anazy foana marôkoroko, ndrekindreky koa ny voaio mantsina be le fôfona aboakan'ilay vavany.